Ajijala ọtsọgua, ajijala okeji, ajijale okieta, <hesitation> ojutse otsogha, ojutse akeji ojutse ọkp̣ẹta ojutsẹ ọkẹrẹn, ojijala isoja ojijala tie, ojijala kporo.